﻿अपन जाना की अपना रसोई घर में घणा तरीका की पलेटा पाई जावे जस्या की रोटी खाबा की प्लेट चाय पी बा की पलेट और कई कहवे जो बर्तन ढाक बा की पलेट माथनी डाकबा की प्लेट तो यह कई है की पलेटा का अलग-अलग प्रकार है। अर अब अपण अलग धातु की प्लेट जस्या चीनी की पलेट उनी अप ण चाय ठंडी करबा कान ने प्रयोग करा। और अप ण कोई कोई एसी पलेटा भी राखा जद फा व णा आवे नि उनी टाइम पर ही अप ण उनी पलेटा को उपयोग करा नि तो उने धो झकोल के मजा से आलबारीआ मे जमा दा। तो अनि तरीका से अप ने रसोई घर मे कैई तरीका की पलेटा मले।